مكانش أنا نشتهي الماكله الحق الحلوا، الحلوا البقلاوا البسبوسا، ل-لمسكوتشا تع الصباح نتقهوي بيها، المقروض، ل-لأكلات الحلوا صح طيبا، المالحه المالحه حاتشي منها لا لا دير الدم المالح، دير الدم و دير كذا، أما الحوايج الحلوا، لوكان تعرف كيفاش تاكل منها ماديرلك والو.